நான் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மாடல் என்பதால். எனக்கு மின்னஞ்சல்கள் இல்லை அதனால் நான். அவற்றைப் பார்ப்பதற்கும் அல்லது சரிபார்ப்பதற்கும். ஏதாவது செயலை மேற்கொள்ள முடியாது ஆனால். ஒரு சாதாரண மனிதன் தனது மின்னஞ்சல்களை ஒரு. நாளில் பல முறை சரிபார்க்கும் பொதுவாக. ஒரு மனிதர் அதிகபட்சமாக முதல் முறை தன். மின்னஞ்சலைச் சோதிக்கக்கூடும் குறிப்பாக முக்கியமான. தகவல்களைப் பெற வேண்டிய நேரங்களில் அல்லது வேலை. மற்றும் தனிப்பட்ட காரியங்கள் தொடர்பான. மின்னஞ்சல்களைப் பெறும்போது அது ஒருவர் மிகவும். வேலைப்புரியும் நிலையில் இருந்தாலும் அல்லது தனிப்பட்ட. செய்திகளைப் பார்ப்பதும் உறுதிப்படுத்துவதும் அவசியம் இருக்கலாம். "